Ndikkina mi mi yara ndiyam kwalba, Ngam kanjum do buri nafu haa bandu bii aaddamaajo, amma ndiyam pampo wala ko beddata haa bandu bii adamaajo illa nyaw jei wawata nawna goddo gooto ha duniyaaru.